<noise> بختار أكون فراشة حياتها هادية، وجميلة، وتتنجل بين الأزهار بحرية، ودي أشوف العالم من عيونها وأعيش البساطة ليوم واحد.